No nā kia a me nā ʻēleka like ʻole hoʻohana ʻia ko lākou kiwi no ka hoʻowalewale ʻana mai i ka hoa ka wahine a hoʻohana ʻia ke kiwi no ka pale ʻana i nā ʻano holoholona like ʻole ʻo ia hoʻi ko lākou ʻenemi.